باش تحسن الاسلوب ديالك فالكتابة كنصحك اولا تقرا الكتوبة بزاف بشكل يومي عل الاقل تقرا كتاب كلا يومين و من بعد تحاول تلخص كل كتاب وتعطي الرأي ديالك فيه هكا غتنمي المهارات ديالك الكتابية و تنمي الاسلوب ديالك و تنمي المفرادات اللي غيتزادو عندك